Kodi xiita tati ndeeku ta ayiivi nduku nuu ndeku ta xiti nuuviko ta xiti arboles jaaio daai'ida tedi du'ua io taja luliu ja ta kuiili, taja paloma, taja tortolita, ta zoli ka'antiundo chikaka ku cacalote, joi ka'ando ndiaa tati ja ka'an ka'an ndii ta ñerruti dua'a iioti xi duaa vaajti ja dua'an kooti nuun ayiivi.